السؤالين الذين اطرحهما على شخص ما لمعرفة أكثر معلومات من التعرف عليه على النحو الأفضل عندما: ماهو مستواك الدراسي ؟ كم عمرك؟